Nga le zebre e kuejt mënd jenë kurrë paraç? Kuejt ngë kan strishët si i kan i zebri, pran ngë janë vetëm strishët i differenzi, janë midhema tjerë shurbise, per esempiu kali ë më i glat, ë më imponenti come struttura.